अगर मोए स्टोर में सही साइज की टी-शर्ट नहीं मिली तो मैं स्टोर असिस्टेंट से विनम्रता से कहो की। नमस्ते मुझे यह टी-शर्ट पसंद आई है लेकिन मो साइज इमे उपलब्ध नहीं दिख रहो आए। क्या आप कृपया करके मोई साइज की टी-शर्ट चेक करके बता सकत है। कि मेरे साइज की टी शर्ट स्टोर में उपलब्ध है कि नहीं या मैं किसी अन्य स्टोर में जाकर अपनी टी-शर्ट साइज की देखु। इस तरह मैं अपनी समस्या के स्पष्ट रूप से उके बताहो और उकी सहमति प्राप्त करने का अनुरोध करहो। अगर ऊ मोसे कहत है की टी-शर्ट मिल जेहे तो मैं वही स्टोर से अपनी टी-शर्ट लाई लेहो अन्यथा मैं दुसरे स्टोर में जाकर अपनी टी-शर्ट देखो। और अपनी साइज की टी-शर्ट लाइके अपने घर चलो जेहो।